A ka ndivilya skeme man ka taba gwats man ka wuff kumba har ka pitsakdalima a nagoda gaskiya skwi man igwatsa <noise> har imbaai pitsok dabi. mashalakka'a, shine ma itswa a ngoza a gidame lokatsi man i wai dim sa. a'waiya iba iwaiya'a, a fa sarta mana isa tsa'a, fuk kobga azhabi i pizh pizh basa in pizhsa in go skwi jiribi har isa ngats demsa ai ganakam a vina igwats skwabi nga fi nduva d ngazhara a tazhda ya shakawi ai sagedata babbga mammga a gadkam agivabi <noise> igata a gwadadeiga kam a vina saima katsingoz sai ma katsa kila to koskabiba sai ma nga tsana dapa igata ka skwababisa nga zherakona tuzhud nga go kata saika giya tageda yikuma sai tuzhud atasa ngats mandalga <noise> a tasa gin gankam dem ninga nawa nawayawa awai demgai zana tada gwats babba'a. A babba tageda mtinga isuna ayibi inzaga igada sai a tuzhud hara tasa pa koba isumbi a tasa gadaikam ta pakakoba a gida'a ngada tsukad ngoza'a i law gida kai skwisat kam kobga a zhebi tinga teda tsukad ngoz ndawa men a da gisawa nzuna a gish digabi ilaw gid kumba agida skwi intina skwabi igwatsa a vinasbi kla'a vi igwats koba a vina itsa ngoz skwa'a, tirigabisa kwas idagike igada a fiya lawgid ata fiyahada a ta gad kade dzimgidbi ngazha nga slda tsaka taga tsai ngoz taga tsikaiya awi taga gai mame skwa trigbi intsa ngoza a patsum ta tsukda awiya tagad takwa iwarda man zhukle minam tsivid ingats skwi tina a skwi man ifidamaba igatsa shine ai gadkam skwi man ilawa'a a gida zhikle in takahaya har ipitsokdabi to ninga intsi ngozga in mashalkaya'a. skwiya'a infina rikidi kumba hara satsuna man ilawsa a, <hesitation> fiya rikidi kumba ninga a skwi man ilawa'a gida man skwi man har zhikle vaya har a mbai pitsokdabi.